ńtọṉ áde ákṕa̱ṉ ṉḱpo áṉọ ágẉọ ḱí iluṇg ánnág ámi eĺád átọn ejẹd usan elad átọn ekạmạ ekṕe eḱo̱lo agwo igúo elad átọṇ áde ekámá ejed anye kpede anye nkṕo sé ki bá anye ke iguo ade, nte nḱpó udóho̱ áyesit anye nkpo ade ágẃọ áde áde nfon-nfo agwo. Mm̱e ṉkpo ṃṃe nkpo mmode se-sé ekámá áto̱ṉ eṉam ke llung ajid ámi amkpeli kálakálá mbábad mm̱a.